हाम्रो जो स्वास्थ्य हुदो छ त्यई स्वास्थ्यलाई बल्यो बनाउनाका लागि हामिले सरसफाई जो हुदो छ त्यईमा झिक्कै ध्यान दिनु पड्डो छ जसो लाग्दो छ । जसै हामिले त्यइका लागि खानाखानु अगाडी जैल्ल पन साबुन पानीले राम्रणी हात धुनु पड्डो छ जसो लाग्दो छ । सबभन्दा पहिला त हातलाई रुजाउन्या रुजायापछि साबन लाईखेर बल्लेहरी त्यइलाई अअमासिखेर हातलाई धुन्या धुयापछी असाबन ज्याज्या छ आफुसंग त्यो त्यइलाई लाईहेल्न्या त्यापछी त्यइलाई मज्जाले अमासुन्या हातलाई अमासिसक्या पछि त्यइको अघाणीको भाग पछाणीको भाग यि आङलाका बिचउदा यसा हात हालिखेर मजाले त्यइलाई सफा गर्नया सफा गर्यापछि हामिले सफापानी जो राम्णो पानि हुदो छ त्यो राम्णो पानि हुनु पड्डो छ किनकी नराम्णो पानिले धुयापछि अझ धुयापन उसै हुन्या हो नधुया पन उसै हुन्या हो । त्यै भैखेर जो राम्णो पानि हुदो छ त्यई राम्णा पानिले चाइ मज्जाले त्यो जो साबुन लायाको छ अगाणी अमास्याका हातलाई चाइ धुइखेर धुइसक्यापछि एक राम्णो कपणा कम्लो कपणा राखीराख्न्या त्यइ कपणाले चाइ हात धुइखेर हामिले आफुलाई यो जो हुदा छन बाइरका अफोहोर त्याइबाटी चाइ बचाउन सक्ता छौ जसो लाग्दो छ । खाना खानु अगाणी जैल्ल पन हात धुन्या हात धुई सक्यापछि मज्जाले खाना खाया पछी चाइ हामी झिक्कै रोगबाटी बत्ता छु जसो मुलाई लाग्दो छ ।